So sobo ko jye virgo ko jye loturgo, lum lo hootinirre on sayem hootinirre ta hoosirum, sui hasa bulu, ko bo ho gya banduma konunon, ko bo ho gya ba opayande, menon lum lo tata dum i tata salte.